لعمل ساندويتشة بسيطة تبدأ بتجهيز المجادير تاخذ شريحتين من الخبز وأحط بينهن شرايح من اللحم أو الديك الرومى بعدين أضف شريحه من الجبنة وبعض الخس و الطماطم يمكنك إضافه مايونيز أو كاتشب حسب الذوج بعد كده غطى الساندويتش بالشريحه الثانية من الخبز